¿xi nagí gunú gan' gatyiezyu, xi nagí nizh gatyiezyu? Puez or or ni rniraba áh antes de ni gatyiezyën queityru igwuediën loóh ra gyiéb re queity igwuediën ra za telefono, za zhirani te chini nizh gatyiezyën, este, gula queityzá-queitzá idau zhadtéën techi nizh gatyiezyën, queityzá este iduúën nyis pur ni runraba recomendar danën tyop litr' ni ni rduúën tïé bzhí, gunën pur rduúën zïeti te chi queityza ic'wuadi ni danënú, rduúën nyis gueél rduúën gula inaz galrdyiàn danënú puz gauën puz dózi za áh techi nizh-nizh ni gatyiezyën.